Ke qenë i qetë sot... e di çë ndonjëherë të gjithë kemi nevojë për pak hapësirë. Nëse do të marrësh pak kohë për veten tënde, është në rregull, por jam këtu nëse ke nevojë.